<noise> Sɛ yɛka sɛ yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi <hesitation> Yɛbɛkasa akokɔ yɛ <hesitation> takraboa a, ɛyɛ nokware ampa. Akokɔ yɛ takraboa, ɔwɔ ntakra sɛdeɛ ne nuanom ntakra mmoa nyinaa wɔ no, kwane a bɛfa so didie, saa ne ɔno nso fa so didie, bɛnyinaa bɛsosɔ. <hesitation> kwane a bɛfa so wo, bɛnyinaa nnomaa nyinaa to nkosua, akokɔ nso to nkosua, nti yɛbɛtumi aakasɛ akokɔ yɛ anomaa, na mmom adeɛ baako pɛ a, nnomaa nyinaa yɛ de sene akokɔ ne sɛ, bɛtu. Akokɔ tu deɛ nanso ɔntumi ntu nkɔ soro beberee te sɛ deɛ nnomaa nkaeɛ no tu no. Nti yɛbɛtumi aakasɛ akokɔ nso yɛ anomaa anaasɛ ɔyɛ ntakraboa, efisɛ ɔmo nyinaa ɛtu, ɔmo nyinaa to nkosua, kwane a bɛfa so bɔ bɛmma ho bane no saa na akokɔ wo a, anaasɛ ɔhwane a,ɔde ne mma no hyɛ n'anim, sɛ ebiaa biibi ɛɛba a ɔde bɛnyinaa hyɛ ne nane ntam na waakoto bɛ so, saa nso ne nnomaa nkaeɛ no nso yɛ. Nti yɛbɛtumi aakasɛ akokɔ nso ka nnomaa no anaasɛ akokɔ nso yɛ ntakraboa.